بزګران د ژوند هغه خوندونه احساسوي چې نور خلک یې په ډېره کمه اندازه سره هغه درک یا احساسوي، لکه د خپل کار او زحمت نتیجه، د خپل حاصلاتو خوښي، طبیعت سره نږدېوالی، او همدارنګه ساده ژوند. او د همدې سربېره، د ځینو وخت دوی د ځینو چلېنجونو سره مخامخ کېږي، لکه د اوبو کموالی، د خراب موسم، مثلاً وچکالي، سیلابونو او طوفانونو رامنځته کېدل. همدارنګه د تخم او کیمیاوي <hesitation> سرې د بیو لوړوالی دی، د بازار ناسم قیمتونه دي، او همدارنګه د ماشینرۍ او وسایلو نشتوالی دی. دا هغه ستونزې یا خنډونه دي چې زیاتره وخت دوی ورسره مخ کېږي.

رښتيني ملګري هغه څوک دي چې په سختو حالاتو کې درسره په څنګ کې ودريږي

که زه یو نوی ښار جوړ کړم، لومړی به روغتون جوړ کړم، ځکه چې روغتیا د هر څه اساس او بنسټ دی. که خلک روغ نه وي، ښوونځي، پارکونه یا نورې ودانۍ هېڅ ګټه نه لري. یعنې روغتون چې دی، د ژوند ساتنه کوي، او وروسته بیا ښوونځی جوړ کړم، ځکه تعلیم بیا د ټولنې او خلکو ذهنونو ته وده ورکوي. او بیا به پارکونه او تفریحي ځایونه جوړ کړم، چې ژوند ته خوښي او ارامتیا راولي.